युथोपिया को इतिहास प्राचीन सभ्यताओं सांस्कृतिक विविधताएँ और असाधारण स्वतंत्रता को प्रतीक मानो जात है। जऊ देश आफ्रिका को एक मात्र ऐसो स्थान है। जीपे कोई ने उपनिवेश नायी करायें पाओ। जीते एको इतिहास विशेष रूप ते अद्वितीय बताओ जात है। लगभग तीन हजार साल पहिले इथोपिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य को उदय भाओ। जीको नाम अक्सुमाइट हतो। जीको प्राचीन दुनिया में सबसे प्रभावशाली साम्राज्यन में ते एक मानो जात हतो। जो साम्राज्य व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क को प्रमुख केंद्र हतो। जो रोम भारत और अरब की दुनिया के संगहाये व्यापार करत हतो। अक्सुम को चारवी सताब्दी में इसाई धर्म अपनाइबे के लये जानो जात है। जीते जो विश्व के सबते पुराने इसाई राष्ट्रन में से एक बनी गाओ। सोहलावी सताब्दी में इथोपिया ने ओटोमन साम्राज्य और अन्य विदेशी आक्रमण कारीं से अपनी सफलता की रक्षा करी। हालांकि उन्नीसवी सताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशक शक्तियन में अफ्रीका के अधिकांश हिस्सन पे कब्जा कर लाओ हतो। जो सांस्कृतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण देश मानो जात है दुनिया भर मे।